لأ افضل استكشاف المحيط بحب الأسماك و القروش و الدلافين و بحب اشوف الحجات الي تحت البحر سبحان الله عالم تاني تحت الميه محدش يعرف عنه حاجه على كد ما العلماء اكتشفوا على كد برضك لسه في حجات ايه الناس محدش اكتشفها ، دا كفايه شكل الشعب المرجانية و الحجات دياتي